फान हो सगळ्यांचा घरातलो गरजेची वस्तू आणी गर्मेचा दिसानी तर हो केवत बंद जायना। फान जसॊ घुंवग चालू जाता तशे तेचे पंके सायभोव्ताणिचो वारॊ भीतुन व्हडुंग लागतां आणी मागे तो वारॊ नेता बरोबर सकाळ सॊडता, म्हणां आम्का तेह थंड वारॆ जोरान मेलता।